<hesitation> isolo yemanyile ingoli yendalolakho nesolo ingali khuchiosi ne isola yabalanganga inzofu isolo ino ndainya khuilola sana khuitivi neisoloindi ingali sana nekhandi. Efwana iruishila akili tsinga yaomundu sichila malanga endola abandu bena bamenyanga nacho babele nende injila bajicontrolanga mba baecontrolamo baibola ikhole shindu fulani no isolo indi yekhuchenya sana sichila noenge ibere nende shirenge shikali shikali sana noenge uliikwa lulwe ne lurambi mala lino noenge hino neerambi ne meifwana veerolo indi irambi yekhuchenywa sana nimalaondola esolo yene khandi sichila nembola mbu mala emala ebakho chinga banchu onyola bandu bamanyamo balia bamanyeikata nelilwa nelikona abundu nonyola bakibukule musala balainyeswinga neyasama munwa nekhandi bakhoilamo musala bakhakhola shina yakhanywa isolo ilya <hesitation> ibele nende uluika lurambi. Oluika lundi ne olukali saba oliuka ularambi sana mala emala nereba mbu uluika lano <hesitation> pkasi yene neshina. Mala liswali hene khandi ndaireba mala khandi ndakhunywa khumanya. Lakini neisolo ingali sana kata chindi embara chindi chilola esolo yene ino inzafu ino chimala chisundula sana sichila kata mundu tsie kata abana batiti bashili khuilalacho lakini baulila mbu <hesitation> inzafu baebukura shinga shindu yaani neshindu shikali sana mala neshindu shisiro zaidi yaani neshindu shiline chikilo chinyingi sana muchisdo chiosi yene yino ne esolo yomanyile kho mbu neisolo ingali sana alafu yaumbwa khandi ne maumbile kandi tofautitofauti sichila noochia khuenga <hesitation> shirenge ne eshikhongo shilingi shindi neshikhongo noenga ulwika ne olu kali shilenge shisie neshishera abundu abundu ao na aliri abundu atinyu sana tawe noonyole kata ayobokhe nobira abundu bwene ye esiene alio nomanya sa ano inzafu ibirerao abundu ano inzofu ikholeshina ibirereo kho neisolo inchi ingali sana isolo iyo kata nebira khuisolo indi kama urutitu vuno kama nesenekha kama umundu bahati mbaya ikhusene kama neshili shilenge kata noenge bulayi shilenge shinyala kata khufunikha sichila echikilo chili mshindu isyo neshindu shindi shya ajabu sana kata emala embula shindu ishyo shikhalumbwa shienena. Yaani isolo nookundu okukali mala kwene khuchenda. Mpaka kuikhwese butswa kuikwese tsa kho kuchenda <hesitation> kuenya khuole sichila obusioro we kuli nabwo ne esolo yendamanyakho isolo indi ingai zaidi yee khandi imbara pa mpaka isolo ingali sana mshalo shilamba esolo iyo sichila khane neiluchi ndolele iluchi kata muli mtivi emala eshtuka mbu edie kata shimbaranga neyila bundu enyala khuikomba ekhusuta shitanda shilo emalanga eria mala kata ino nekhusena bulamu bubwa bunyala khuba buwele. Kho ingonwaili nende chikilo chianga sichila neshindu shindi eshikali sana alafu neerambi mala umbili, umbili mkali sana kho isolo yendamanya ingali <hesitation> ne isolo mbu inzafu.